Koo kuenda xhikando dé nú nikandi nriú kuando kudikuan aniko iin ple tiuté nadikuan nonin ni tin xhini nrepende kuani asi esta no kukan ihondo vixhi vii.